لو مرشد سياحي لمدينتي المفضله <hesitation> أول حاجه <hesitation> نعرفهم على المدينه العتيقه و نهزهم للأسواق <hesitation> التقليديه و نخليهم يجربو الأكلات التونسيه الباهيه الأصيله، كيف القروصه <hesitation> ولا المقروض، بعد نهزهم في جوله <hesitation> للمعالم التاريخيه يشوفو فيها الأماكن الباهيه والهاديه في الطبيعه.